Nuna rrakabel xnaꞌ diikaꞌ ka bika une pa tu pacho kwa ros arros de tanto no bati no bati ḻe gun gun rrun lei nalli dena rojo wengai ba rojo en la warduna en a basliena wen a ti wa rojo a ti wa roja wa le wa chun da maw chu an ti da loi nadika kiina nogati wen siix xnaꞌ diikaꞌ wa leinardika to willich awa ner kaat ne nex natix ne xnaꞌ diikaꞌ bia xi tuba nitawara lewa lata la choniza liab lei dii loi oga na de didi loi wara wa la setero weliaba loi undax torebla nisaꞌ ter lei lo liaba oxtila. Llu nedika pregialo sin dar la no nach chukot na verdura no mahoa luego sna chu nadika na din zanahoria bir di wa xtina xḻa wa der na xdura orala o gora mex xnaꞌ diikaꞌ chu ar bexgawe wa lei o la xlani lo waliada biera ka garga rosga ti shina rosga arroz na xniate arroz xo gungan lei nin lox xnaꞌ diikaꞌ rrito konno wa tii na wa tii na rroz wenga la tin na rojo wachunga loa ti a ti bi to na na pierdullu loi bi bi to nada nada to liadi si tu loi loi dila xnal la la sarten lan tu c̱ha ugu natzu chse ti maw chu gar lo gan wei bllu to le gaxn le waxtina lan lote ballin wa le wak rima doneto kari tim madum na benꞌ sanmarlie xnaꞌ diika' oga racho prefiele logo nat pre bie rla la ti loi o sea la ruliea de bachu bachu ba logati wa a ti we la tixu nisa arroz bla a na na ble llin llin rruba ja lli yiṉ poblano chenga rra li rri na xla kin la no ba chin wale nadika. Wa wa ki na taxima wa wak na rrolcheta jaxabe wa loi loi la lan likwadora xnaꞌ diikaꞌ pux xne nega pux xina asel tu luego tu ni wa ki wa kina arroz wen diilux wa cha daa wlan wa loi la sarten lo ba tu ax̱tina xnaꞌ diikaꞌ wax tinnaꞌ llin llin narchino bi to nale le pux llegad el dia shi tu prefier ma le nar nan xna' diikaꞌ leidi wa le arroz wati gale o mas nadika wa wonera necho nisi nisi yeṉ o gonera xnez xnaꞌ diikaꞌ na to sarsa sarsa de pita kuchi sarsa pita kuchi nabika chu o napa mo mo gun dus tres chago o me o me ago nic̱he arroz rojo o wa lei ni le wa modo ne nax xnaꞌ diikaꞌ lao benꞌ guisado lao ben guito niko huevo a la mexicana wao utur pug xnaꞌ diikaꞌ saarno bllii wala. No lli landa di wa llucho xita lluch wa chita moa jia lento mogna moneda xnaꞌ diikaꞌ kan nchin byen rellino na wo ne nax ka xin diikaꞌ kato xax ḻa ka to empanizado ur neda to nadika bele bele bllin wa la.